الا بغيت نضف الفران اول حاجة كنديرها هي كنحيد الضو من بعد تناخد فوطة نقية و ما يكون فيه شوية جافيل و شوية التيد و من بعد تنحييد دوك الحديدات لوسط تنغسل الفران مزيان من بعد تنمسحو بالفوطة و تنمسحو <hesitation> الزاجة ديال برا حتى هي بالفوطة و تنمسحوه على برا كامل